لما أفكر في اللون الأحمر يجي لذهني مشاعر القوة والحماس. الأحمر مرتبط بالحب والشغف مثل قلوب الحب في عيد الحب. بعد أشوفه مرتبط بالأحداث المهمة مثل الأعلام في الإحتفالات الوطنية. كمان يذكرني بالخطر مثل إشارات التوقف. وفي الثقافة يعتبر لون يعبر عن القوة والنشاط. ويمكن يكون له تأثير كبير على الحالة المزاجية.